I tena mampiavaky kolonsaina bresilianina koa zashy ny Brezily indreo koa zagny da hita malaza ame toa resaka carnavaly toa indreo ame milahitry, ame dihy: io samba na, io bossa nova regny zashy da hanindreo aby io, <noise> indreo-shy da indreo tegna nalaza ame resaky football aloha satria akamarozan'ny olo ame indreo fa magnano an'io aby, ary indreo mifangaro ny olo amign'ny ao zagny, ao ny erôpeana, ny afrikana, ahitagnao izay aby ame Brezily ao zagny.